Nhamerusi mene ewu budu boroma otu bu eziokwu ineh ewu budu borooma beteh eziokwu eziokwu nah kah basini bah du so that beh zeh zi neh ele anya ngala wuru nhahani obula ineh emeh ebeta musi eziokwu eziokwu eziokwu kah nma iyeoburo nyegborga izi igborla nzi ibeta eziokn-noh oro-izi nhe izi ohaje-emeh klahirila inakanu nu hani hobula nhewa neh emeh nu juna likiri-ah because things neh meh baboro-omo oza onasga ubah iru uza onah agah abali ezi-no-oro eziokwu buha boro-oma na abita ayi bita le eziokwu ayi yah azi na mu budu boro-oma ayi bita ayi ga zi ayakpa agwaboro-oma ibitali eziokwa nu ibu okah ojor nheni hu bula. Igweru eziokwu bita boro-oma boro-omah nnolumasi hah umum nzmasi boh buru masi ele-nyo owu budu boro-oma. buru masi ele nah kali badu eziokwu. Pouru masi eleyasi wah wiyala beh ebeku ikwu ikwu buroma ebeku ikwu ikwu booo-oma iyene ebekwu ikwu nhe obula izeggwu ovu noh osoi noh nu inada hie nu oro ovu nasoi nu onu and nbadum ineh eme ovu noh osoi noh nu nhadum nhe-izi nlerinya bah bu eleruka budu boro-oma boro-oma ayindahemali buru ziri masi badu oburo-oma obu nkiri masi nu ele badu nmaru nu ebu ezimara badu ohamewegwu meh jor okwu.